Dukum nakin mi maashe wal diin min malume mi nuggurshing shir na bekatir mi nungurshing kelle yamba lob me nyo limdal ma nungurki she kebshi ka ma nugurkin le kelle yamba, mi wani nugur nyi battite, mi wani nugur bita na bekatu a makaranta mi wai nugur nyi mah a makaranta me nyo limdal ma nakin woro na min nungur nyi mah di bekatin wani faa nal tuu mi nugurshe nanko na mi lamshi nubu she nyim chuwor chuwor ntee na nyi battile pot ta na min ye miso chuwor du nubu she din nyim so di shi pot wal rabe she mi wani maa nakin ne mwal nyi mah, mwal nyi mah mwai bible takirtal nyi mah nyi yelle shi a nyiye wu nyalshi so greek nyi battile ka nyi kausa di nyi mwai a nyi mah a ko diyen nying mwal takirtal nyi mah wal bokkedi fiir bokkedi fiir wena takirta shi komo rab na burber a kamshin nying, kwadi mwal shi dinya ya diu boba a timel battile a korea ko din bullo a lagos wure, ko niyen nubu she ntumo nyi nye magal. yan dekkel dire nyo nying mwal de she a tikdin ne yo keedi ndine nubu nibi nyal shi first comes by hearing ne koo diyen nubu she mwal nyinu so nyi kuwo nanyi maa di nyi saatin nyiso nyi nkw kamshi nagshi nyi mah ke nying kantishi ka nubu shiye e̱ nyise so teedi to mi we yo limda nuguri mah wu ibi nyal shi so litrecy yamu nungur na tibshe malume walshi yaa nungur kaa a lo balla ka a fii shobo shobote dii, tuu detto diye she miwe nyo limdal chootu̱m mi wai chootum ati mi wani dakum cheldanme mi wani choo kwendale mi wai choo wom <noise> mi wai choo woom mi wai choo chaam mi wani choo changum mi wani choo kwendale mi wani choo kwandale dug me atin na min choo tum ko di be kating waa nyinel mi yang faa chel dangume fono na min yi min choobu tum ko di chuu reb yie reb to auko nyi choorwe she a duure yi mashi y? faam cheldag me. Adure nang shi wuko dishi nakin mi mag she kuma me nyo limdi mashi na min maade di yamba we diktikel mel barka labtan mwenyole. Tibshe nakin mi maa she mi wani maa nakin alo balla nang nungur bekatin, wu ibi nyalshi so sundays school, wato shokin waa to ladi e̱ mi wani biyoko mi kam bekattim mi nugurshi me kelle yamba, dishi faam nwata fim na min kwadi nungur shidi mi wani nye na kin wu nubu she ya maa we alo, yashi mawe lo dishi biyo be mi nko. nin maa dum yii ko din nyi ko mi wani nungurshi lobtok mi wani kam bekatim fore dine a tii bir lo, mi yer shine mi so nyi chob nyi maa tuu nibi ya keyede chob chobde nyi chob kan tuu maa buti a kam kelle yamba di mi wani chosi na bekatir nangshi a diyel nangshi kuma a foor ladi nibi wani neekel me nakin yaa mi yami kiyer a fii maa feeme a fii maa feemel foor ladi nibi ma shina miye newe taki̱rtal wu nibi nyalshi so takad taki̱rtal sundays school be be nyi ker kamshi̱n na nying kiye kamshi̱n di, nyi maa bi keedi na sha nyiso kaduwe, dina na nyi bi keedi na saa nyiso dii fon mi yer na nubushe tu- tu nu bushe lamshe fono mi nye. Kodu miso fang shi shi bi keedil tuu shing fasbu nashi ne di duro na bi keedi wa bi keedi lobtok na duro mang ke na bii keedi mi war yershi miso to nte kin mu koshi nyi yang mashi di beeto dakum kabfangshi sha kelle she na we na keshi yikarki mu yar mashe a kamne tuu nying chob de di mu yang mashi langshi. Lob mabu kaale wuko a foor ladi nibi wani nyekel me kodu mi yaa ka ibi di ma sunghe nibi so ya ee tobula wal kelle yamba to mi wani yang mi wa ni kiyer tobulal kelle yamba a ibi maabu ag woro weh a tu yi maa she yi yeleh kele yamba yi kausa kayi batile yang a yi llo yog uba lloyog yimu kawollo she so ma a de almo yillo yon to nying mwal wollo ko din ma nai wu nyi mwalli she mabu nangsi kuma me yelle kel me kamne nubu yelle kel takirtal lam naal keedi wu battile nyal shi so dictionary wal nyi ma me mwal turo, nying mwalling shullum keedi din maa nai nyi mwalling shi di nyi kwowe shullum keedi wai battile kang wai nyi kawsa din nyi mwai a nyi llo yong fande ndifandi azin. Atin duro diine na din nkwo shullum keedi di so shing faabu naashin wuko nibi yan yeshi so nyine to nyi wani mwal me kamne nubu mwal kel woro mabu nangshi keshi nakin mi maashe me mwallinel chindi chindi na nyi mah bekattin ya kiye di faan naashine keshi chindi min liyer na bekatine dishi chindi lanalaba na tuune labalaba na tuune din kundin ya llo kakal shiye a nob merme shihng bul de ya shing fa chiyer ne kakal shiye shi wumshi shi doo memer labalaba kun nooshe maa ka nooshi rittin dolong dolong a yattile she noo na kemb kerub kwandi noo she yatti ndekel terem bata so shi turmin yattil so ko terrem bata maang ka ter yatti ko merme maanka chere a tame tuune kune so shin nungshi ko durshe maaka moroki ko so nte mi lamshi bekatin nyim a kamjine mi so kerub kerub maa kwanji na nung yaa a llo dire ya mung faa dangme di wumde nye yattil mo mu so mu yan dakum shi kerchib dakum wu yang rii kel mo chocktine tib nibi be faadu mu kuma mu tuune mu nungshiyo dire din liye muwe nungshiye, wuko din yeshi so na mun kuwo dire kiyem akamnekubune di nung de atin nibi nai nugunrun ka cib wu di a kamne kubune duro diine ma keshi din liye ai ma nyi maa nyi woro kwang bu tu cindi nyi wani nungur cindi nyi nyimin. Bekatin nyimim tuu yaam mecce mi we mi ker- ker chindil kongile na bol kaye shima chindi woro she na duwe na bol kaye nubu she lam nangji we lam nangji ko kunel ee duwe yang ya yirkinkel nagji a chan ne kuma wuro bol fangiye, fangiye yeshi so na duwe kelti dishii fang lanbel nangjiwu i mean na duwe na bol kaye di shi fang lam nagjil bol fangiye ko fangiye wu yeshi so duro lam bolshe wu fanshi yaa ya tashi numo kongile to ko bol kaye ya yang dekel bol mel neshi liye dib shinum de diin ko chii kel kongile kontashi. Ko duwe biyo de so yolme mung fawe ko so i min fawe so nyo birbir she le bol kaye dekel kongile nye shi na duwe ai duwe faa kangkile so ayaaka ayaaka lambi so nte so min tawe longilel me mi yang a nan ko duwe nko ko duwe bol kaye biyo yang yirkin shi nibi ta bol kaye twalshi nibi de kongile nye shi na duwe ko duwe yaata llo fangiye bull a llo fangiye ko fangiye de bolshe nye nangji. Duwe we kam maa nanjil she na bol kaye. Foore diine cho̱o̱ maa ka dumkel wuro fiye dii fiikooo duwe we bi shi ko wuro so bareeme barreme choo din dum de cho̱o̱ din dum ye ko bare she kọ mi ya a bonne cho shi chuumdi tam komiwo na so shi chum di tam wuro ko wuro wu liye tin ko wuro liyedo ko nibi de ko̱mi̱l wuro yang fii furde ko bol kaye wu biyoko so shi kamshi nibi yo shine yashi yab ko̱mi̱ wu na yab komiwu wuro din kune di wurre she nibi yirkinde nibi so shen chira shin chi̱ ra duwe so̱ shin chira ko nibi yaa a furil wuro, duwe yab so shin yabkin fam wuro̱ na so shi yakin fam wuro ko nibi se walmo din cho alamba bol kaye neeshi nel neshi nyeshi̱ne nye bo̱l yin wu dine bol kaye yan yabshi titti bol yin wu, wuro nkure ma shi so ai barreme barrame ko nibi so damba wuro wure bo̱l kaye nke bishi wure be nibi de wundire nyeshi na ba kaye ko̱ duwe yan yan di ko kunel. Kelti so̱ manya ni̱bi̱ so mwati̱ti̱n fe̱de̱ a bo̱wo̱ di̱ nn ke̱lti̱ so̱ duro̱ ma bale ni̱bi̱ tawe̱ di̱ che̱ki̱ a kam bwo, ke̱lti̱ cho̱re̱ ya tawe̱ duwe̱ be̱ che̱ki̱tin a kam bwo̱ di̱n bu̱llo̱ a nyi̱ buwo̱ di̱ pente̱ hel, pentegke̱l ke̱lti̱ ma- nka to̱ro̱kin, bo̱llu̱ng a bo̱shi̱.